احب اكثر اني أكون موسيقار كبير <hesitation> لانه الموسيقى بالنسبة لي يعني فن يعني جدا يعني مميز ومو أي احد يبرع فيه فيعني هاي بيخليني يعني- يعني- يعني مميزة يعني ويعني أوتستاندنج في المجال